मए नुनिलो स्न्याक्स् खान चाहत हओं । काहेकि मोके जाधा मिठो पसन्द नाए होत हए और स्न्याक्स मोके नुनिलो, तितो, तेलवालो खान मन लागत हए । जैसेकि चाउमिन, मोमो ।